Crìju ca fussi megghiu aviri un pulsanti pi turnari nnarreri nta lu tempu, picchì accussì pozzu rivìviri chiù voti li mumenti ca mi piaceru e puru canciari chiddi ca nun mi piaceru. Semplicimenti firmari lu tempu non pari na cosa troppu granni, ma si pozzu turnari nnarreri è comu si putissi puru firmari lu tempu.